मिसेक्ते दालने वुटा <hesitation> गना भावे ने तीमेटाय कोरों। किही मक्की दाललों ती एकत मक्की होईगी ने एक तूर दाल होईगी। दुईची ने काई तेल मसाला होईगिया <hesitation> इन तीमेटा। वारों मक्की करोटा बनाओं ने दाल बनाओं ने नी रूटा बनाओं ती। पोला पान्या बनाओं। पान्या पत्ता में राखीने <hesitation> ने। सेकने ने घी रगाईने ने दाल ने पान्या ने खाने। ती बार उड़ो हैं।